इसराइल में जो होते ओ ज्योइश कल्चर के माना जाते के ओकर से प्रभावित रहते जॉन कल्चर ल हिटलर हर कभी एक्सेप्ट नो करीस। आऊ एमा फारसी धर्म के आदमी मन भी आते जो यहूदी धर्म के पालन करते।